آخر كتاب <hesitation> قريته كان كتاب عداء الطائرة الورقية، <hesitation> برشحه لك ليش <hesitation> لأنه الكاتب خالد الحسيني <hesitation> يحب أنه يخليك تعيش بعمق القصة أى تعيش بعمق كل بطل في القصة، أحيانا يخليك تكره ال <hesitation> الشخصية كره وشوية <hesitation> يجيبها لك <hesitation> يعطيك <hesitation> أشياء يدافع عنها لدرجة أن تجول لأ والله أنا ظلمته، صح بتعيش معاهم حزن بتعيش فرح بس بالأخ-بالأخير النهاية جدا مرظية أو مقنعة.